Oyi mina a o vebun, aoh piria han cama so avɛ nɛɛ aba bin a warahan avɛ nɛ jcamabin na a ho bin awara o sa'oo.